<hesitation> kyiwune ewaminya okwa mwanzibwa waghu oyughukanza erithahya wuthiwakolhaki, wuthewamuthahya kiwene emwasomangana, ewaminya emitse yiwe inaminya emitse yaghu kinu kyamaghana erikolhebwa nibindu binene ebya ngabyahu neryo kandi iwasangana iwukayibulhaya ekyalheka iwakikolha keghe iwanginakikolhire ahabwa obuthuku bunyoho thwamabiryasa thukalhangira amalhwere muthina muthina awa kalhethebawa ewasangana ibakubwira ambu efamile ndebe erilhya enyuma bakahambawa obulhwere fulani neghe kandi ewasangana naghu ghukiya wamamuthahya abana benyu banganashalhwalha obulhwere obu so kyikuwana. Mwamabanza bwa somangana ebindu ebirinhebyu ghukasangana wamabirikiminya neru ewalhangira iwarondya ne solushoni kutse ekyangathangira obulhwere obu erithendihamba abana benyu nekindi kikakukanganaya obuthuku obu nyoho bukakukanganaya emitse eyo musika kutse emitse eyo mojo mwangenabya nayu obundi emitse inakabisayu beithu habwa akathuku aku ghukaghenda ghukamusoma ewalhangira omusika oyo amzire kinu na kinu omusika oyu namabya nayu thwanginaghihimba ebirengekanio biwe bikahimba kutse siribirihimba kyekikalheka ithwabanza ekiwana ithwasomangana okwingye ngabugha indi kinahikilhe kandi nikyomughasu kutsibu eribanza bwasomangana inywe ngabanzibwa.